<noise> antes maiñ ba taba tikiajam a natsam por ke kupje njuiñ njuiñ re kute kukueiñ njuiñ kujuat ma nanja y kupu kaung tabam tikijian tpejem carretilla takal nda kustal xut ni pep takal ngukuex por ke miak tajum takal nda kustal tapejem tabam kauk na'i jui lu'ui bupa'aik lukjui pu carretilla y kupje tikiajan y y ya pus kauk ni pep tapem bariu mut kaung takal pubakja jai ba ripbi'jik y ya tapejem y ya tu'uem per kupje tikiajan tu'um nda kutu y tapjem kupje tu'um takas puma rimbiep nguang y pus ya tapjem tu'uem tujua'an kul'us kara ba ribijik y tu'um y chu pus chu ya kua likia'jat kul'us ya kua se lumei napu ndata'jat xut ya kua napu ne la'ei lata'jat y kupu mis la'ei laba'auts lau'u y ya kijiet per ya ya ni pep jai rabijik ya mani ndiu y chu ya mas majaut ya sukua chu ya ni kua buma natsam likia'jat por ke chunji nji nda'ut nde y pus chu ya ya ma majau kua kul'us lumei re kute kua kupu likia'jat y ya kua lu'ui ne ne ne ndataját xut ya kua napu ne lu'ui bataját pero se ba pus pubakja mas y mas ku'ueu se ba. <noise> <noise> y se ba pus tu'ui kauk ndajap xil'iajat nguejeiñ jai rapu re tu'ui tikia'jat y nda xil'iajat jai ni'ikj rapu re tu'ui lata'jat pu rut'ue par pu rik'ie kanjet par munulejem y kujui kauk ni pep lake suavitel kauk ni pep lanu'u ja limiñ y pumbu ya lem limiñ pero kauk ni pep lake rapu y chu' ya tu'ui rapu ya lijiaiñ bakei rapu re xut y ya tu'u takam ya ya bakei re xut ya ya maiñ <noise> maiñ se kua malaba'ail se ba kaung es tu'uem kauk nunu xil'iajan nguejeiñ kanan lu'ui baseik y rapu ya se xikiu kauk kujui tajua'a kujui pu nunu kuma nduljau re champoo ya tibia'al pu kanjet ya kauk maiñ y pus ya rapu ya es kunji pu kukue nan'ia ya bingjiu rapu kaung kuma nunum ke ya rapu limiñ ya kua kuma ndukue y ya kaung rapu re takem se chu y se em re xut kara rixuang chu pus k'ua lumei na'eiñ cloro por ke se ba kauk ni pep lanu'u ja limiñ rapu cloro chu ya kua rapu lumei na'ei par ke lajaiñ rixuang pu xut deuk se rixuang y ya ya rapu re chu bingjiu rapu limiñ kon napu ndatajat xut napu ne kua mana'ei natajat maiñ se kua jui ya lumei pu napu ne mana'ei natajat y pa manabauts y ya rapu re kua lu'ui bake. <noise>